<noise> Hany tiako aloha nefa sarotsy viliny, manahaky any pizza pizza rety zao, tiako raha rey aloha fe aaahh sarotsy viliny. <laughs> <noise>